אָנָא קִנְפַצֵל נִחְדַּם חַמְס אַיַּאמ פַלְאֻסְבּוּע, מֻדַּת תְּלַאתָּה דִי סְוַאיְע כֻּּל נַהָאר, עַלַאש? חִית הַדִּי הַנִּזָּאם קִיְעַטִי תְּוַאזוּן כְּבִיר בֵּין הַשּוּגְ'ל וְהַחַיַאת הַשְּחַחְסִיָּה, קִנְבְּקִי עַל אִיתִּצָאל מַעַ הַשּוּגְ'ל דִיַּלִי בְּלָא מַא נִחַסּ בְּאַל־אַרְהַאק, וְעַנְדוּ בְלַאסְתּוּ מֻרְנָה כְּבִירָה בַּאש נִדִּיר חַוַאיְג אַחְרִין קִנְתַמַּנّى נִדִּירְהוּם כִּיפַאש נִתְעַלַּם שִי חַאגָה גְּדִידָה, וְלָא נִקְדַּר נִפְצִּי ווַקְת כִּתַּר מַעַ עַאִילְתִי, חַמְסְתַּעְשַר סְעָה פִי נַהָאר וָחַד תְּקוּן מֻרְהִיקָה בְּזַאפ וּמַתְכַּלְּלִיש לִיָּא ווַקְת בַּאש נִתְהַלָּא פִי רַאסִי.